ഹ അന്ദു കോരി വന്ജി പക്കി ഐതു ഓവേ ദൌതു ബോദു സി। നേകിത കരനകോര് പുനന്ദ പക്കി ലഗു നോര്മല് അതു। മത പക്കി ലഗു രേക്കിഅലു ഗരിലു ബുകൈക് കുകുലി। പുന്ദു മത പക്കി ലഗു രേക്കിഅലു ഗരിലു ബുകൈക്। കുകുലിപുന്ദു അവു മത കോരി ലഗുല ഉന്ദു അവു ല। കിത്തിദിരുന്ദു ഭുക കോരി ലില ഹോരോ ലഗ ര പൈക്। ദുര രയ ര പുജ അന്ദല മന്ജി സദന ദുര ഗ। ര പുന്ദു ഭുക കോരി ലില ഹോരോ ലഗ ര പൈക് ദുര। ഭുക കോരി ലില ഹോരോ ലഗ ര പൈക് ദുര രയ ര। പുജ അന്ദല മന്ജി സദന ദുര ഗ ര പുന്ദു।